जिब्ला न्ग स्कुतर्नि खथ सन। हम्बन है। जन्घनिन् ववोद् दोन्ग् ओब्र। गद गदै दोन्ग् मोन् स्कुतर है। दथो स्कुति से सलेनै जैये। भिन सक थुन्ग्ब्रेइ दोन्गो। अम्ब्रै थौ बिदत् जनै जैये स्कुति है। अम्ब्रै स्कुतर् जन्घै खछि खल अन्ग्खलन्ग्न जपन् मजन्ग् जैये। जेरे मना मेगुन्ग् बैने। उइपुर्कु है। जर्नि थकै मजन्ग् नुन्ग। जन्घा दब गमिओहै। स्कुतरन सोलिप्रम्द्जेब। अम्ब्रै जिब्ला जन्घै स्कुतर्नि सलेनै जैये। हम्बन जन्घै सफेत्य् नितकै है। जन्घै हेल्मेत् बगनै जैये। जैये सलेनै। अम्ब्रै जैये जिर इबु।